شوف صديقي حاول حاول تنام على وقت وتلتهي بشغلاي مثلا وتنام على وقت ولا تفكر بكلشي حتى تقعد من الصبح وحتى تكون نشيط وتنصبلك منبه حتى لو اكثغ من منبه حتى قبل الوقت حتى يقعدوك ونطلع.